¿Xi ra anímalhgí run gan rzïed la ra zaání? Naré rgwení <hesitation> ra, za ra behz. za ra jaguar. za ra, laramaní napramaa pur gyiezedy ramaa la ra xienymaa xinac´gí gínazramaa ni gawramaa xi gínazramaa. Bal iweën ni <hesitation> za ztïe zhés áh, daën anímalhganí daën za buny, xi cuen purzi rïéni na, nezgí ni ziopën chi daën ni rziedën zaáhën xinac´gí-desde xinac´gí bzalorubaa tyiemgí, bzalorubaa benrubaa, mnazrubaa ni gwaurabaa, bebnírabaa chi hasta nachih daën gadizën ni durgadiz rziedën, durgadiz ryáh rate ra ni runën.